Ty ataoko zane laha zaho avadiky pamosavy manjary amboa, tsy manelako pamosavy iny fa le i avao te ze misy aze le andehanako, ze misy aze le andehanako sady haniko reke tifariko, le amezay reke tsy maintsy ty hafarany tsy maintsy hireake amy ndaty reo re ty, zaho nahatonga aze hoy io zay nihejeay ahy io